Epereceepǝ pɨ lée ci pɨ le yǝwe ŋ ya no co pɨ wǝ. Awo yɨ lóo korǝ sǝ wɨ kpotolo kɨ la tɛŋ pɨ lée ci pɨ. Pɨ lée ci pɨ pɨŋ saŋ nɛ? Rɨkǝ mɨŋ o lóo co pereceeyǝ wǝ we, wɨ kaamɨ ka taa na fɛɛkpɛɛwǝ. A láa tɔ perecee le bwiirǝ. Pereceee le bwiirǝ wɔɔ la cɛkɛlɛ mɨ kʊkɔɛ la nɛŋɖǝ mɨŋkǝ ya tɛŋ ya pa tɛlɩ la cɛkɛlɛ. Vǝnɨŋ a la tɔ rɨ wɔɔ, a láa tɔ rɨ ka ma kitiitikɨwe otolukɨ ǝ tɨnɨ pɨ o lo korata otuyǝ mɨŋ <hesitation> ɛɛ okpoŋkpɨloci yǝ ǝyǝ yǝǝ tɨ yɨ poŋ sɩsɩɛrɩ amaa yɨ ponu oo ǝ tɨnɨ pɨ kɨ bɨŋ kpɛrɨwe. Vǝnɨŋ pɨ ya pɨ láa kpɛrɨwe wɔɔ pɨŋ mɨ nɔ pɨŋ tɨnɨ rɨ kɨtǝǝwǝ pɨŋ rɛ pɨ ka kpɛ rɨ eciye lo oŋuŋkǝ kpoŋkpɨlociye ǝ lǝ tɨnɨ wǝ amaa otuye a la nya ǝ lǝ tɨnɨ pɨ amaa oruyǝrɛ sɩsɩɛrɩ a la nya ǝ lǝ tɨnɨ pɨ yɨ fʊ yɨ yɔkɔ wɔɔ, oturu la rɛ la ka kpɛrɨwe. vǝnɨŋ láa nɔ wɔɔ ŋ nɔ ŋ co rɨ kɨtǝǝwǝ kɨ anʊnɔyɨwe yɨ paa ha ŋwɨ rɨ na fɛɛwǝ ŋ kpɛlɩ wǝ. Vǝnɨŋ kɨ la kaalɨ, e lée yi ka ka cɛlɩ la le berecee wiirɨwe duturǝ ɖi perecee nɨŋ taa acɩcɩɩyǝ kɨto a láa cɛlɩ bwiirɨwe a faŋ cɛlɩ rɨ a la lɛ wɔɔ, keriwǝ lǝ wǝ wɨ kpɛlɩ oturu ǝ lǝ fɨ e le ke kpi pɨ tɨ bwiirɨ we pɨle ri. ǝ lǝ sǝ eweerɛ ǝlǝpǝ tɨnɨ oturu ǝ lǝ fɨ e le pe kpi pɨ pɨ lo wo vǝnɨŋ pɨlo wo pɨ la lɛ wǝ mɨŋ. nɨ kpi rɨ dɨŋtǝpirɨrɛŋ amaa ewiyǝ mǝrǝ wɔɔ oturu o lo wuru pɨ amaa a la taanɨ pɨ la ŋwaarɨ we bɨŋbǝ rɨ kɨsa oturu pɨ lóo ru pɨ lóo ko pɨ ko wo bɔɔrǝ. vǝnɨŋ pɨlo ko wo bɔɔrǝ cɔkɔyǝ lóo ku wɔɔ, pɨ lo furu pɨ pa ta mɛŋwǝ pɨ lo furu pɨle bwiirɨwe la fɛɛwǝ fɛɛwǝ ǝ lǝ tɨnɨpɨ lo tuwǝ e lée kpi pɨ la mɛŋwǝ wǝǝ. vǝnɨŋ pɨlo po ŋuŋ mɛŋwǝ wɔɔ pɨ tɨ pɨ ya pɨ lée we pɨ y pɨ lóo po lǝ wǝǝ. Kǝ pǝ kǝ taata keeriwǝ o co pɨ. Ewee wǝ ǝ lǝ sǝ ǝ lǝ pǝ tɨnɨ oo ǝ lǝ tǝlǝ fɨ o lo copɨ kɨ pɨ wo. pɨ foŋ wo pɨla lɛ pɨ lo wʊ wɔɔ, vǝnɨŋ wɨ lǝ́ǝ tɨ wɨ ŋ fɛɛtɩ wɔɔ otǝ oturu pɨle yi rili pɨ láa tɛlɩ koro ariɔniyǝ wɔɔ oturu pɨ le pe fi bwiirǝ pɨ ciwɨ pɨ lǝ́ǝ pǝ pɨ pa kpɛ Oturu a la pa taŋ bɨ. Kǝ wɨ lǝ wǝǝ maŋ anɛŋbǝ wɔɔ anɛŋbǝ pɨ ci pɨlǝ opwe pɨ lo co pɨ wǝ amaa epwe pɨ lée reepɨ wǝ. Duturǝ ɖi anɛŋbǝ wɔɔ bopwe nyii lée kpi ne reepɨ. Nyiŋye née reepɨ wɔɔ, pɨ ci ŋwɨ sɩsɩɛrɩ, pɨ ci na jwɩɩrǝ. wɨ wɨ lóo koonu lo koraka ya kɨŋ mʊrɩ pɨla akɔrʊnyɩŋbǝ, kɨ ŋ yɩrɩ pɨlo yurǝ kɨŋ wʊ pɨlǝ ǝpɨŋyǝ ŋ cɛ oturu pɨ cii ŋwɨ. Paa mɨŋ lǝ rɛŋ o lo ko ru o lóo ko pɨ lee ci lǝ pɨ lee ci la jwɩɩrǝ wɔɔ, nɛŋ lo kore yemɨlǝ turɔɔrɔɔwǝ rɨ pɨla kpɔɛye la fɛɛwǝ amaa fɛɛwe pɨ láa kpɛ wǝ pɨle deerɨwe pɨ láa kpɛ wǝ. Kɨto nɛŋyǝ lée ci ne retǝyǝ amaa ne yǝwe no co ŋwɨ wǝ.